Jadi kemudiang anu do <hesitation> supaya inni memang dipersiapkan memang inni untu' bekal masa depang ka samang-samang sma jaki na ki langsung anjawa ka weih be eda i, sampang riek toomo gelar sarjana iya maing ki kulia iya pasti beda to'i jama-jamang, beda to i jamang-jamanga iya na tamatang sma iya tentang tala maing a sikola maing injo <hesitation> apanjo pole smang nganui <hesitation> na anggaki taua angkua beih tu macca injo <hesitation> macca injo <hesitation> macca injo akbicara <hesitation> tala anremo nu siri-siri na iya injo-njo lohe ngasek injo dampak-dampak na injo smang akkullia ki